Eey, puɗi e huɗo ina wallita no feewi ñaamde haa uura kadi haa ɓeydoo welde ñaamde. A lootan ɗum haa laaɓa, mbaɗa e maafe ma malla e ñaamde. Maa yiyi maa beydu welgol mun e uurgol mun.